في بلدنا الصغيرة <hesitation> كان هناك <hesitation> شاب يدعو سامي، كان معروفا بشغفه الكبير بالمغامرات، ولكنه كان ايضا يميل الى اتخاذ قرارات متهورة. في احد الايام سمع عن كنز مدفون في الغابة المحيطة بالبلدة، فقرر ان ينطلق في رحلة بحث عنه. انطلق سامي في مغامرته معلقا عن نفسه احلاما كبيرة حول السروة والشهرة مع مرور الوقت، عندما وصل الى المكان المشار اليه وجد صندوقا قديما فرحة قلبه، لكنه لم يكن يعلم ان الصندوق كان محاطا بفخ خطير وهو السحر.